Përgjëthsisht ushqimi ndikon shumë n’shnetën tonë, n’trup, në peshë edhe në shëndetin mendor. Ushqimi sa ma i shëndetshëm, sa ma me ren, ndikon që na me kon ma t’rregullt, flora me funksionu ma mirë edhe ndjehemi ma mirë psiqikisht edhe fizikisht. Kurse ushqimi jo i shëndetshëm shkon deri në obezitet edhe smundje tjera.